Sahi ana bador basawwi leyi hafla waqit al waqit hana sana kan qad da hanal wildo ni da bador ba sawwi hafla wa ba nadi fiya rufugani garibin lai, wa ana wa iyali wa marti nitdahahak, wa ni sharab wa ni sawwil akil al nidawra haw kan fi bikan amali kula biʼerfu be kon di bas a asana hi.